To arsilaamay Ciinay kaŋ goono ir se nduɲɲa ra. Haŋ kaŋ ay wo ayga ba ay ma ci waŋ kaŋ yaŋ ayga bay, ngey no ka ci ir gonda, daya ir gonda: Zarma Ciine sintinay nooya nidi Zarma Ciine Zabarmanci, Zarma Ciine ir gonda Zarma Ciine, nidi ir gonda Hausa Ciine, ir gonda Faransa, ir gonda Turanci English turanci nooya, sanan ir gonda Yorubanci, Yoruba Ciine ir gonda, Igbo mo araŋ bay ir gonda Igbo Ciine Igbo Ciine ir gonda, ir gonda Dakkaranci Badakkare Dakkaranci araŋ di Dakkaranci ir gonda hin. Wala manci ir gonda Dakkaranci nidi ir gonda Dakkaranci. Sannan ir gonda nga neeya Fulan Ciine. Ay ci kane Fulan Ciine? Sohõ day no ay ci, iri gonda Fulan Ciine ir gonda Fulan Ciine. Iri gonda nga neeya Hausa Ciine ay ci ka ne Hausa Ciine. Dan haka nidi yarey kulu kaŋ goono iri se nduɲɲa ra ir gonda sannan ir gonda mate no i ga ne yare fa din se kaŋ ay maŋ ci din ay diɲa yara din ma, i kulu ir gonda. Nidi a si te mo cindey kaŋ yaŋ ayga bay nooya waŋ kaŋ yaŋ ay si bay mo araŋ ma hin suuru hala zuwa lokaci fo ga.